اللعبة لي نبغي نلعبها بزاف مع صحاباتي هي الكارطة. <hesitation> من صغري نلعبها و راني حتى لضركا <hesitation> مـ مرة على مرة نلعبها أنا و صحاباتي.